Ngaye mwene mokati kotshiike ohandi penduka pontano, elalakano lyandje lyoku penduka pontano ohandi penduka opo ndi, ndi longekidhe aanona opo yahe kosikola, tandi penduka, andiya tulilepo omeya, shampa ndeya tu lilepo omeya ngaye andiya yogo, shaashi aanona opena yamwe aatshona itaya vulu okwii yoga yo yene ondina okuya yoga, shaa ndeya yogo taya ka zala, shaa ndeya ningile uumbaki, nagye nangaye mwene andi ilongekidha ngaano, nokwii brush ngaano, andi iyogo nangaye te zala wo, andika, atu <hesitation> andi longekidhapo ngaa natango shi yena, tuna okulya, manga inatu zamo megumbo aanona yahe kosikola nangaye ndihe kiilonga, ohandi telekepo ngaa, andi ningi ngaa okamboloto, andi ningi omahi, nomuhaka nande okuli nge opoguli, andiya tulile nga pomboloto, no tea yo taali ngaano, ngaye andike ya Fala ne kosikola, sha ne ndeya fala kosikola, ngaye andi zipo ngaano tehi kiilonga, shaa ne ndahi kiilonga, shaashi osiko nditsha, shaashi osikola nditsha oha hitameke kuyele, megumbo ohatu zimo kuyele lela lela, opo aanona ya thike pethimbo, shaa ndey fala kosikola ngaye tehi kiilonga, natango ethimbo lyandje lyoku tameka iilonga inali adha, ohapu kala ngaa pena ethimbo, ohandi kala ngaa nda kuutumbapo ngaano, nda tegelela ethimbo lyandje lyoku tameka iilonga lyaadhe, shaa ne ethimbo lyandje lyiilonga lyaadha, ngaye andi tameke iilonga yandje, andi tameke ngaano andi opaleke, shaashi ongaashi ngaa ndati kutya ngaye iilonga yandje ngaye mwene mwene oku kwathela ike keshe otshilonga tshili mombelewa, andi kwathele ike mpa tevulu, tango andi tameke noku opaleka, shaa ndoopaleke ndamana. ngaye otandi kaa, oku opaleka tekombo, nenge tandi yogo po ngaa niinima mbi yili mpeya ya longithwa, shaa ndeyi mana ngaye andika, nge opuna ngaa ngu tati ondaala oku ningilwa ee copy, nenge onda pumbwa oku Oku, nenge kwa thandje ngaa wu ningilendje nande o tea, ngaye hina mukweshe, andiku ningile ike nomwenyo gwayela, kandina ike nande uudhigu watsha andiku ningile ike, opuwo shaa ngaa nande okuli ndi wete kutya ethimbo olyuuka, owili ohaha, ndaa ndihi ngaa nande okuli ndika ningoo, nenge ngoo mweya natango ahenda, andiya yakula ngaano, andiya ningile nande o coffee andiya pe otea nenge omeya, tandi ya ningile nawa nawa, shaa nande okuli ngaa tshuuka keewili dhiya dhokulya omusha, ngaye andika enyeka ngaa okambaki kandje ha nda longekidha kegumbo, nangaye te limo ngaano, andi dhengele ngaa nande otate gwaandjetu kegumbo ndimupule ngaa kutya aye omuuhalo gohe ogweende ngiini ano, omuntu owoole ngaa to tala kutya mukweni okuuhalapo ngiini, shaa mwa popi ngano, nesiku olyeenda ngaano, okuza mpono ngaye sha ndali omusha gwandje, ngaa tandi ka tsikila niilonga, shaa ndaka tsikila niilonga, tandi longo iilonga yandje sigo ethimbo lyokuha kegumbo lyaadha Shaa ethimbo lyokuha kegumbo lyaadha, ngaye andi shaashi aanona mpono yazimbuka ngaano yaha kegumbo, shaa yahi kegumbo andike yaadha ngaa ne kegumbo, shaa nde yaadha kegumbo, ngaye andi andi andi yapula ngaa kutya omwa longwa tshike ano yakwetu, inamu thigilwa ee homework, sha ya thigilwa ngaye andi tala ngaa kutya oya longwa tshike, nenge omwa ninga ngaa ee homework dheni, ngeenge oya pumbwa ekwatho, tandi ya kwathele, ngeenge oya mana, ohatu himo ngaa nee nayo tatu endululamo ngaa tu tale iinima mbi yaninga oyilingaa mondjila tuu, ngeenge kayili mondjilangaye anditi mpano, ino ningapo nawa ninga po ngaa ngi naangi, shaa ndamana andika andika tulapo omeya, ya kiiyoge ngaa, shaashi aanona aanona ngaa, ya kiiyoge ngaa opo ngaa ya kalale yuuvite ombepo ndjiya, nangaye ndazi kiilonga andi tulapo ngaa omeya ndii yoge ngaa ndikale nda pepelelwa shaashi ondali te longo, iilonga iidhigu, opo nga ndi kale nda pepelelwa, shaa ne twa- twa- twiiyogo ngano, ngaye mpeya onda tu lapo ngaa. <hesitation> eembiga dhandje dhoku teleka tu teleke uulalelo, ngaye mwene mwene pakulya. ngaye megumbo lyandje otuhole ngaa uunene nene okulya iikulya mbi yanika otshiwambo, ihandi kala nande ngaa ngeno, onda landa onyama hongombe nenge otshee. nenge atu teleke eeshi, ihapu kala kapuna nande ehanda, shaashi ngaye ondoole iikulya yotshiwambo, paku kala kwandje onddole iinima yotshiwambo, ondoole ehanda, ehanda ndono ihali kala kalipo, ngaye noho uulalelo ihandi li iinima mbyono yoko, akuti yatshike, yooo emakoloni ngaa dho neelushi ngaa dho, ngaye ondoole iithima, iithima ngaa yetu mbyo, iithima ngaa yetu mbyo yotshiwambo, mbi ngaa iiludhe mbyo yetu palutha nawa mbyo, oyo ngaa ndoole mbyo, tatu li naa- naa nona noo natate megumbi, tate tali otshithima shoka shaashi ondetshi teleka nawa, iilonga mbyono yoku teleka iilonga ndiyi hole lela lela sha Ngaye sho teputuka, onda putuka ndoole oku teleka, otshiima lela nditshi hole nayi. ngaye shaa ndamana oku teleka tatu li nawa nawa, shaa twali satuu atukala ngaa twatala manga tuli mondunda hoku gondja, ndji ngaa hoku gondja, ndji nga hatu tala, twa tala oradio hetu homu zizimbe, atu tala ngaa kutya motshilongo omwiinyenga tshike eenkundana, atu tala ngaano kutya otshike tshiinyenga muuyuni moka, shaa twa mana oku tala eenkundana dhono twedhi tala pohetatu mpono, se konima hoku tala eenkundana ohatu kaninga nee kutya natu ningeni owaandaha, ihatu kalala inatu ninga owaandaha megumbo lyetu mono nande, shono otsho otshiima tshotango nda simaneka megumbo, ihatu lala inatu ninga owaandaha, tatu lesha ngaa ehapu, sha twalesha ehapu, tatu tatu tatu galikana, otuna ngaa okutya nena ngeenge ongaye nda galikana, tate ta galikanako ngula, omunona gumwe taga likanako itshewe, otshwike otshwike, otwaninga ike, twaninga ngaa omulandu gwetu ogo hatu longitha megumbo goku goku ninga owaandaha, noko nima ne ho waandaha hono oko nee hatu kalala, se megumbo lyetu oku lala kwetu Ohatu lala po- powili ngaa ndji, shiike konima heenkundana manga ike <hesitation> eenkundana nditsha ohadhi kala pohetatu, dhingaa dhokoradio homuzizimbe, mpanga, shiike dha lesha shinga eminute tadhi kaninga dhaadha pomilongo mbali lwaampo, kee gumwe okuli mondunda he hoku lala, se otwaka lala nga, owili ndjoka oho lela nda simaneka opo ngaa naagundjuka sho tsspenduka ngula oya vululukwa nawa, konima ike yeenkundana keshe gumwe naka lale, nangula shaa tuya kiilonga otu wete ngaa kutya otwa vululukwa, omuntu opo kuka longe ngaa wa loloka nenge aanona ya kakale taakotha mongulu ya kakale itaa pwiikine kaalongi, owili ndjono oho ngaa hatu kalala, shike ahi piti omilongo mbali, kee gumwe okuli mondunda he hoku lala